Ny fomba fiasan'ny ampola na takamoa moa izany an dia mila herinaratra izy an izay vao mirehitra. misy herinaratra dia mirehitra izy an ary afaka tapahana izy izany rehefa tsy te hampiasa azy tsony indray enao an dia misy interrupteur fanapahana an'azy an dia pihina amin'ny interrupteur ny jiro an dia maty ny ampola fa mila herinaratra zay izy vao mandeha.